الكلب كحتاج مابين نص ساعة حتى لساعتين ديال التمارين يوميا، هاد التمارين كساعدوه يحافظ على الصحة و اللياقة ديالو. خاصنا ناخدو بعين الاعتبار العمر ديال الكلب والحجم ديالو، الكلاب الصغار ممكن يحتاجو وقت أقل، و الكلاب الكبار كحتاجو أنشطة و وقت كتر في التمارين. و هاد التمارين إقدرو يكونو المشي، الجري، أولا اللعب مع الكلب ديالنا، وهادشي كخلي الصحة ديالو تكون مزيانة، والعمر ديالو كطوال